Amy fitiava zany, laha tsy misy zany ny <hesitation> ala voaly iny, tsy mety. Laha tsy misy gny fandefera, fa, fandefera amy raha raiky tsy mety zany fitiava iny tsy fitiava gn'anaran'izay. Fa fitiava zao, fifandefera, fifankahazoa, filamina avao gn'anatiny ao na fifanomeza toky koa raiky. Zay gn'atao hoe fitiava.